жандәуреннен алып кеттім өмірде түрі басқаша екен деген хат кепті ия
серғазы маған да келіп ойбой серғазы саған клиент көбейді мына жерде гитара үйретші деген
апаратын айға деген ән бар ғой дейді
а ол да сенікі ма әлжан ия ия
ол ән бар бізде ол ия ол аты қандай еді ол әннің апаратын айға менің мелодрамам аха бар ол бар болу керек
ыыы қазіргі қазақ эстрадасына көңілдеріңіз тола ма дейді
ия әрине толады
әлжан өтірік айтпасын ол әнді сатады дейді нұрболат абдуллин
ақылбек досжанов та жіберіпті бағасын мен білемін деп
ә әлжан неге майысып отырсыз
сатпаймын сатпаймын ойнап жазып отқан шығар
енді енді енді осы сүйтіп жазыватырма аха енді жазыватса енді сатамын енді енді ренжімеңіздер енді
кәдімгі құжат бойынша деп па ия
әлжан нұрлыбекұлы әнші композитор көптеген хит әндердің авторы және серғазы деген өте өнерлі гитарист өңдеуші бауырымыз бүгін бізде қонақта

ол әннің де авторы әлжан мырза одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
мендей сені сүйе алмайды ешкім
дәл өзіңдей қайғылы күн кештім
мен кінәлі бұл жалғанда бес күн
енді бірге бола алмаймыз кештім
кетті өшті бітті бәрі тағы да
енді жаным тұра алмаймыз қарсы тағдырға
еріндерің бал шырындай тәтті
сүйші мені сүйші мені қатты
тұла бойым оттай жанып жатты
ал жүрегім терең ойға батты
кетті өшті бітті бәрі тағы да
енді жаным тұра алмаймыз қарсы тағдырға
кеш деме кеш деме
сол түндер есте ме
кеш деме кеш деме
үмітің өшсе де
кеш демеші кеш деме
сол түндерің есте ме
кеш демеші кеш деме
соңғы үмітің өшсе де
айлы аспан жарық болды бұл түн
құлағымнан кетпей қойды күлкің
тағы да қал сен қасымда бір күн
енді таптым жүрегіңнің кілтін
кетті өшті бітті бәрі тағы да
енді жаным тұра алмаймыз қарсы тағдырға
еріндерің бал шырындай тәтті
сүйші мені сүйші мені қатты
тұла бойым оттай жанып жатты
ал жүрегім терең ойға батты
кетті өшті бітті бәрі тағы да
енді жаным тұра алмаймыз қарсы тағдырға
кеш деме кеш деме
сол түндер есте ме
кеш деме кеш деме
үмітің өшсе де
кеш демеші кеш деме
сол түндерің есте ме
кеш демеші кеш деме
соңғы үмітің өшсе де
кеш деме кеш деме
бұл түндер есте ме
кеш деме кеш деме
үмітің өшсе де
кеш демеші кеш деме
сол түндерің есте ме
кеш демеші кеш
қайда жүрсің ойда ойда ойда ойда
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында инстаграмда жас төмен ш қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі қамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасулан қали әлжан нұрлыбекұлы және серғазы деген жігіттер қонаққа келіп отыр
бұл жігіттер кімдер деген сұраққа жауап
әнші композитор ыыы көптеген хит әндердің авторы гитарист өңдеуші осындай жігіттер келіп отыр
сіздің радиоға қарапайым адамдарға қонақ ретінде баруға бола ма екен дейді әрине біз ыыы айтпақшы ол менің идеям
мақтанбаушы едім соңғы кезде айту керек екен себебі айтыңыз патенттемесең ы біраз идеялар ұрланып кетіватыр ия
ыыы бүкіл әлемде ондай ыыы ешкім жасамаған
жұлдыз эф эм радиосы мысалға айына ы бір рет ы қарапайым тыңдармандарды қонаққа шақырады осы әңгімені айтайық мхм
ал бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ қоя кетсең қонақтарымызға ия
бүгінгі біздің тақырыбымыз ы жалпы сүйікті ісіңізбен айналысу ма әлде жоғары жалақылы жұмыс па қайсысын таңдайсыз қайсысын таңдайсыз
сүйікті ісіңмен айналысу
серғазы мен де сүйікті ісіммен айналысып жалақысы қанша төмен болса да төмен болса да ия мхм
яғни ыыы айына бес жүз мың доллар төлеймін деп бір жұмысқа шақырса істемейсіздер ме
жоқ шақырмайтынын білесіз ғой себебі ия
әлжан сіз ше
ия мен де шақырмайтынын білем бірақ ыыы мен өзімнің жаңағы жақсы көретін жұмысымды істеймін
өзім жаңағы ән шығарамын
ол әнді жаңағы әншілер өздері бағалап мына өлеңді мен орындайын
мына әніңді мен орындайын деп жаңағы өздерінің сыйлықтарын беріватқан кезде мен одан басқа жұмыс іздегім де келмейді шынымды айтсам
ыыы жігіттер кімнен дарыған бұндай өнер
бұндай өнер менің өзімнің әкемнен дарыған
әкемнің өзі әнші
ыыы москвада хор солист болған
белгілі бір жағдайлармен ыыы өзіміздің елге оралып осында қалып
жаңағы бізді өсіріп бағып ыыы осында қалған
мына жерде ай батыстың қыздары ай батыстың қыздары ай мынадай хат кепті
мхм ақ түйін көтеруге дайын жастармыз а так если что есть же братан деген ақтоты деген қыздан келген ғой
сөйлеген сөздері күшті осы кісілердің нормально нормально
ыыы қалайсыздар таңғы шоу сонымен жігіттер әнді қашан айтады дейді айтады айтады алдағы уақытта
қазір бір үзіліс жасап алайық одан кейін әнді де айтқызамыз
ыыы әлжанның екі әнінің тұсауы кесіледі
серғазы әлі жазбапты ән мхм алдағы уақытта енді жазамын деп жатыр ия
ия бүгін мүмкін жанды дауыста бір ән айтып берерсіз серғазы
ыыы дайындалмай келгем деп бірақ жаңа айтқан екенсің ғой
түү өстіп шындықтың бәрін айтып қоямын мен ше
ассалаумағалейкум амансыздар ма қалайсыздар
әлжан мырза шыныңызды айтыңызшы ақылбек досжан дана кентайға алған әндері үшін қанша ақша берді
енді жұмбақ боп қала берсін ол мхм
ыыы әлде ііі ана бағдарламама шығарып беремін деп айтты ма
ия таңғы шоу достар жалғастырамыз
таңғы шоу
бір сынақ бәрі расында
сен жоқсың әлі қасымда
оңаша кезде ойға алып
сен мені сағынасың ба
бір уайым тағы басымда
жоғалтсам табыласың ба
сен өзің мені іздейсің бе
тұншығып тарыласың ба
мәңгілік махаббатым бол
бақытқа апаратын жол
жаным да жүрегім де бол
мәңгілік махаббатым сол
мәңгілік махаббатым бол
бақытқа апаратын жол
жаным да жүрегім де бол
мәңгілік махаббатым сол
жанымды жаралайсың ба
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу әнші композитор өңкей хит әндерді шығаратын әлжан нұрлыбекұлы
және сол хит әндерге ііі өңдеу яғни оранжировка жасайтын серғазы деген гитарист бізге қонаққа келіп отыр
ал жігіттер енді бір әу дейік тыңдармандар сұрап жатыр жанды дауыста ән қашан болады деп
қандай ән ыыы бағлан әбдірайымов ағамыздың мен сені жақсы көрем
композитордың орындауында тыңдайыншы қалай болар екен ал орында
мен сені жақсы көрем
емес бұл жігіт желік
мен сені жақсы көрем
үмітсіз үміттеніп
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отыңды
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отыңды
мен сені жақсы көрем
жаралы тағдырыңмен
мен сені жақсы көрем
бойдағы бар мініңмен
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отыңды
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отыңды
қандай күшті мына жерде қыздардан хаттар келіп жатыр не деген танцевальный қас дейді
түф сынды ғой қыздар сіздерге я такую блин ребята дейді
все я влюбилась дейді
әлемді тербете бер әуеніңмен лебізбен қошеметтер көрермен ел
жақсыдан бата алғын өміріңде арман биік жетелер төңіріңде
найзасындай өткір бол өміріңде дейді түф
сонымен не айтайын енді дейсіз ғой ой қандай күшті ойбой мынау жігіт дейді өзің ән айтсаңшы дейді
жәке гитарист жыртады екен дейді ал
ох біреу келді керемет жұп болсын деп біреу келді
кім келді кім келді кім келді құтты қонақ келді
үйбүй біреу тұр ана жерде біреу тұр ия
мхм айзат біздің қанша минутымыз бар
айзат айтсын қазір біздің қанша минутымыз бар екенін үлгереміз ба тағы бір ән тыңдауға
ааа алты минут бар ма ән айтсақ бол ма тағы айтайықшы онда тағы бір ән
кір кір кір кел бізде бізде ешқандай жасандылық жоқ
орындық алып отырғыза салайық мына жерге
ақбибінің жанына мына жерге жайғаса бер
содан кейін ыңғайланасың ассалаумағалейкум
ал құрметті достар мінекей тікелей эфирде нұрболат абдуллин бауырымыз
не дейді шыдай алмай сөйлей алмай қалған ба де отыр отыр кел
ал нұрболат міне халықпен амандасып қойсаң болады ассалаумағалейкум
зофемдерім менің қалайсың амансың ба
ауырып қалғансың ба а сырқаттанып қалдың ба
жоқ сырқаттанған жоқпын а көз тимесін деп ондай болмайды бүгінгі образ сондай ол кісіде ыыы
енді ііі бір ән айтып үлгереміз деді онда нұрболатта қосылсын қандай ән айтамыз
жоқ мен ән айтпаймын әлжан сағынған шығарсың кеттік онда
куплет сенікі
біреуге сыңарсың
біреуге ұнарсың
сонда да сен мені
сағынған шығарсың
сезімге адалмыз
әлі де аманбыз
кездейсоқ бір күні
кездесіп қалармыз
жетер жаным
еркелеме езілме
келмейтіндей көрмейтіндей
кеттің кезінде
енді мені өтінемін мазалама
сені ойлап қиналып жүрмін өзім де
маған да ауыр саған да ауыр білемін
амал қанша ішім жылап тұрғанымен күлемін
мен сенімен дос болуға келісемін
қиналмасын мені сүйген жүрегің
біреуге сыңарсың
біреуге ұнарсың
сонда да сен мені
сағынған шығарсың
сезімге адалмыз
әлі де аманбыз
кездейсоқ бір күні
кездесіп қалармыз
өткенді ойлап бір жанарға
қайтадан өткенді ойлап жас алдыңба жанарға
қайтем енді оңай емес өмір маған да
шын сүйгендер бір біріне қосыла берсе
махаббаттың мәні қалмас мынау ғаламда
маған да ауыр
саған да ауыр білемін
амал қанша ішім жылап тұрғанымен күлемін
мен сенімен дос болуға келісемін
қиналмасын мені сүйген жүрегің
біреуге сыңарсың
біреуге ұнарсың
сонда да сен мені
сағынған шығарсың
сезімге адалмыз
әлі де аманбыз
кездейсоқ бір күні
кездесіп қалармыз
нұрболат абдуллин әлжан нұрлыбекұлы серғазы
рахмет тыңдармандардан хаттар келіп жатыр ыыы
команда гениальных деп жатыр сендерді
болды қызды алып қашады эфирден соң мықты дейді жігіт әлжан саған ғашық болып жатыр мына жерде бәрі рахмет рахмет
енді бір түрлі екен
нұрболат абдуллин қыздардың бәрі саған ғашық болған
бұл жігіттің құпиясын ашайын десем ашпа ашпа
бұл жігіттің құпиясын мен білемін
нұрболат абдуллин өзі келіп отыр мінекей
соны айтамын ба деп нағылып едім сонымен құрысыншы деп
абдуллин наш бриллиант дейді ой спасибо спасибо
ал нұрболат қай жақтан келе жатырсың
үй жақтан келе жатырмын
енді жаңа ерте тұрамын ғой
туда сюда шаруалармен жүріп сөйтіп эфирға кіріп қалып едім негізі
мына жігіттер майысып нағып отыр екен сосын жайлап келіп а жандырып кетейінші деп па
жай тұрып кетейін деп едім ғой
ыыы көңілімде жырларым жыр тулаған
қошеметпен қолдады жұрт шулаған
сендік дауыс жан бергендей болды ғой
кез келген гүлдерге әсем қураған дейді
ойбай ай ойбай қураған деген жаман кетті ғой тамаша
ал киелі радио мекені
әні мен сәні келіскен
толқындардың үздігі дер едім дейді жұлдыз эф эм ді
бұған келісем енді алдындағысына не знаю
ыыы ну кто то знает кто то нет
ыыы нұрболат абдуллин запел на русском языке
возможно мы сегодня его послушаем новую песню да нұрболат ну да или или ты ее не привез
әкелдік ия нұрболат абдуллиннің бүгін айтпақшы жаңа әннің тұсауын кесеміз
ал әзірше әлжан нұрлыбек жазған бір ән тыңдап алайық кеттік
таңғы шоу
келші күндей болып күліп келші
жүрегіңді жұлып берші жүрексіз ақ
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу ақбибі қамидолла
қазақтың қарапайым жігіті жасұлан қали әлжан нұрлыбекұлы деген әнші композитор жігіт келіп отыр
және ыыы өңдеуші гитарист серғазы
ыыы және ыыы жол жөнекей кетіп бара жатып амандасып кетейінші деп келген нұрболат абдуллин мінекей су жаңа ән тұсауын кесіп үлгердік
ассалаумағалейкум тағы да баршаларыңызға көп көп рахмет
қазір шыны керек ыыы өз үйіміздей болып кетті жұлдыз эф эм
ыыы етене араласамыз аллаға шүкір осындай біріңді қазақ бірің дос деген
енді осы ұжымға тек қана ыыы жәкеңе емес ақбибіге емес наргизаға емес
жалпы ұжымға көп рахмет айтқым келеді
осы зданиеде отырған барлық жаңағы азаматша мен азаматшаларға аға аға әпкелерімізге замандастарға көп көп рахмет айтқым келеді
осы эфирге келіп жатқан ыыы осы бауырларыма ыыы әлжан бастаған досым қош келдің біздің үйге
рахмет бұл біздің үй ия жатырқама
енді енді сен де осы үйдің баласысың енді ия
нұрболат жаңа әлжан ііі сен көлікке кетіп бара жатқан кезде шабытты табиғаттан алам деп айтывотқанына келіп күліп отырсың да
мен білемін бұл жігіттің шабытты қайдан алатынын деп айта кетші соны енді сен өтірік айта алмайтын шіли табиғаттан алмайды енді ааа
өтірік айта алмайтын қазақтың жігітісің ғой сен

бұл негізі шынын айтайын табиғаттан адам да табиғатқа жүреді ғой негізінде
алланың жаратылғаны алланың жаратқаны деген сияқты
енді ыыы бұл енді тек қана табиғаттан алмайды
адамнан да алады да бұл андай адам дегенде қалай енді түсіндік ия андай аха ия
аха ыыы ұзын шашты адамдардан ба ия сұлу қыздардан алады бұл өзінің несін жаңағы шабытын ия
сол табиғат деп общий айтып кетіватқаны ғой енді менің досым ғой енді
біздің үйде біздің үйде андай не жатпайды өтірік жатпайды бұл жақта только шындық айтасың болды
сенің келетініңді білдім ғой мен сол ғой
сол ғой соны жаңағы соны мен айтады деп күтіп отырсың ғой ия

келесі жолы а келесі жолы жақсы
бәсе жаңа ақылбек досжановқа моншаға шақыршы әлжан екеумізді деп едім әлжан біртүрлі болып қалды
ақ жол болсын басқан қадам өмірде
қалмасыншы жаман пікір көңілде
әсем әнмен әуелей бер осылай
асқар биік қазағымның көгінде дейді
өтірік айта алмайтын қазақтың жігітісің ғой дей ма ай ай жәке өлтіресің ия дейді
жылдар жылжып айлар өтіп барады
тағдыр бәлкім оң көзімен қарады
әр нәрсеге оң көздеріңізбен қарасаңыздар болды
все будет окей дейді а жарайды болды
жақсы ы әлжан тағы ән айта ма дейді әлжан сенен тағы ән сұрап жатыр мына жерде
әлжан айта бер
ал кеттік бір ән айтып үлгеретін сияқтымыз
қайырмасын айтсаң болады
көк қызыл
көк қызыл сары тастың түрін
ойнайды шашып
алатау төрем шіркін
сүйесің алматының түнін
көктөбесінен қарасаң төмен бір түн
күндіз көрсең жер жәннаты дерсің
жердің жәннаты емес дейтін жандар келсін
алматы ең алғашқы махаббатым
шығарған дінмұхаммед атам атын
шашыратын шартарапқа шапағатын ару қала
алматы ең алғашқы махаббатым
айқайлап айтпасам да атақ атың
көшесі көшпес баққа апаратын
ару қалам
әлжан әлжан нұрлыбекұлы серғазы ұлы дала баласы төреғали төрәлі бауырымыздың ә
авторы өзіңсің ғой әннің авторы мен сөзін жазған қайнар алагөзов деген бауырымыз керемет ақын
бойдақ болса да керемет әндер шығарады екен дейді
сол ғой негізі керемет әндер бойдақ кезде шығатын сияқты ммм әне
сәттілік жігіттерге шабыттарыңыз таусылмасын ыыы жаныңа жақын жандарың аман болсын
алланың берерін аямасын денсаулық тілеймін бақытты болыңдар екі дүниеде дейді
ия достар бүгін бізде әлжан нұрлыбек серғазы нұрболат абдуллин деген қазақтың мықты жігіттері қонаққа келіп калды таңғы шоу жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
білдірмей ақ төзгеніңмен
жабырқап жүр жан жүрегің
көздеріңнен сөздеріңнен
жұлдыз эф эм
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
бүгін бізде әлжан ғой негізі қонақ ия ия
нұрболатты мақтап жазған хаттарды оқымай ақ коямын ау
әлде есімін ауыстырып оқи берейін ба
әлжан сәлем қалайсыздар дейді ыыы
бағалаймын әні шыққанша дейді келесі әні қандай еді тұсау кесетін тамшылар тамшылар әні хит болып кетті қолым тие қалса әлжанның әндерін тыңдаймын дейді
сонымен қатар жұмыстағыларға радио тыңдауға үйретіп жатырмын дейді
бұл жерде нұрболат туралы жазған
а ай дұрыс қарапайымдылығын көрсеткені дейді нұрболат рахмет спасибо
золотая молодежь дейді ооо
золотой маған айтылған ғой
айзат нұрболаттың микрафонын өшіріп тасташы
молодежь деген жері маған ба
айзат маған болысып екеуінікін өшіріп тастаса
әлжанның өзінің жеке әндерінің дискісі бар ма дейді
менің жеке әндерімнің дискісі алла қаласа композитор ретінді шығарған әндеріңді жинап
енді олар толық жазылмаған ғой
бәріне флешкаға жазып берсей бір жарым минуттық өлеңдер ғой бәрі
алдағы уақытта шығады алла қаласа
бір куплет бір қайырмасын шығарамын ғой енді мен
қалғанын өздері композитор ретінде да аха енді ары қарай
ыыы жаңағы қалғанын өздері шығарып алады дей ма
әншіге ұнап жатса ары қарай жазамыз деген сияқты мен мұндайды мұндайды жаңағы ыыы әлжанның жақсы қырын айтып берейін
былай жақсы қырлары да жоқ емес негізі жаман қырларын бағана айтып кетті ғой өздері десең
негізі мына әнші деген ақын жанды болу керек та
бұл енді композитор бұл негізінде өзі негізі әнші ғой бұл негізі ән досым менің
бірақ енді жаңағы композиторлығы қыры бар
бірақ бір жағынан ақын жанды да
негізі мына көптеген тақырыптарды әндерді бүйтіп лә лә лә деп жазып бере салмайды
оған кәдімгідей дайын қылып бір өтірік айтпаймын елу алпыс пайызын дайын қылып береді ақынға бізге
осындай болса деп одан кейін өзінің ойын толықтырып ақынға бересің сөйтіп ары қарай алып кетеді
подачасын береді да осындай болса деп өзінің ішкі түйсігін
ия мхм сондықтан ыыы әлжанның ммм тек қана құр композитор емес өзінің ііі көптеген әндерінің сөзін өзі жазған
біле білсеңіздер соны айтып кетейін дегенмін жақсы қырларын
өңкей жаман қырын айта берсең де болмайды қазір бірақ арасында
жаңа біз әлжан бауырымыздың бағалаймын деген әнінің тұсауын кестік
ыыы ұнап жатыр тыңдармандарға керемет ән деп жатыр
шығармашылық кеш беру екен ііі кеңінен танылу үшін дейді әлжан сізге
неге маскамен отыр ағамыз дейді ағаларыңыз кішкене сырқаттанып қалыпты алла шипасын берсін нұрболат ауырма
әлжан нұрлыбекұлы нұрболат абдуллин серғазы деген бауырларымыз бүгін қонақта
айтпақшы бір үзіліс жасап алайық та серғазының гитарасын тыңдап жіберсек деген ііі ой келіп отыр
қазір нұрболат абдуллиннің сүйемін деген әнінің тұсаукесері кеттік
таңғы шоу
жанымнан менің жырақтамашы
ұнап қаласың
қолыңды созшы жүрегім
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
әлжан нұрлыбекұлы әнші композитор және серғазы деген өңдеуші гитарист бауырымыз сонымен қатар нұрболат абдуллин бүгін бізде қонақта
если бы меня бросил парень я под эту песню рыдала рахаттанып дейді
рахаттанып па ия
ыыы нұрболат мырзадан бір ақ тілек дейді жылатты ғой мына ән дейді
нұрболаттың лирикалық әндері керемет это наш александр серов дейді ой рахмет
қой мен кеттім құрсын жоқ біз қазір ыыы тағы бір әннің тұсауын кеседі екенбіз
дуэт нұрболат абдуллин әлжан нұрлыбек ыыы тамшылар деген ән ә
мхм ыыы бір жарым бір минуттай бір екі минуттай уақытымыз бар ә екі минуттай уақытымыз бар екен
бір ең құрымаса қырық секунд болса да бір гитара тартып жіберсеңіз ыыы енді кәсіби гитарашылардың о
болды испанский ия фламинго ма еді қалай аталушы еді ия фламинго биші ғой ақбибі біледі
ия бұл біз биге билегенбіз негізі билеу керек еді жаңағы ақбибі ия
ия тұра салып па шыдай алмай

енді ііі алла қаласа болашақта серғазы сіздің де әндеріңіздің тұсауын кесіп отырайық жұлдыз эф эм де ия
әлжан бауырымыздың хит әндері көбейе берсін
рахмет ыыы енді өзің ән жазып жүрген әншілердің саған деген құрметіне мән беретін болсақ өте жақсы адам ш сияқтысыз
ыыы танысқанымызға қуаныштымыз
эфирде жақсы былай негізінде